Injé umu néjool béloob éfara minja gusiloor yo, éfara go bémundum gujook yo gumuk yo, éni gumuk yo jaraam gufaak, nusupéén mali ma susuup, nuhuldo niyo injo ufaak nurubul, nupuréén usiit wawu, upuréén wo pépé jaraam uséét, nusahul yo. Ēni usahul jo ufaak, nugoor éséfuno, fujampé ma nusuus yo, nusuus yo jaraam éséét, jaraam ufaak, ñé kinding nusahoor yo. Nusahoor yo ma pépé, nupuréén waaf wafégutmé wando mé niyo pépé, nupuréén yo tout ubéén, jaraam ufaak, nubajul mutaséén, mutaséén sén fufira miin nak uŋaar uñaféén do ma miin utaas yo, utaas yo miin salté yaamé do néniin ya kaamé ñakakaak épuur, jaraam ufaak nubaaŋ utaas yo jaraam éséét, nutung babu épobari, élaji jaraam éfumo, sén étakabeni jaraam éfumo Ñé kinding nujool uŋayo uroof, nurofyo tout jaraam ufaak, nujoow umuseel yo. Numuseel jaraam umiir tahé ñé néñumé, nuwaléén nubang édulini miin ufiriir yo pépé jaraam ufaak nupuréén yo, nusahoor babu ésobuléhi sén élégimi babu tout jon ufaak ñé nurosi ésoboléhi. Nurisi ésobuléhi jaraam umiir tahé uyu néjool béñul, nuŋaar indé yayu ukando, élégiim yayu ukando miin éñuloor do, injo ufaak nuŋaar élihu yayu uŋaar ukando miin ugubéén miin laboor do